Aloa, progresso o l'é quande e gente stan megio che primma. Donca quande magara gh'é de tecnologie neuve, che permettan a-e gente de vive ciù ben che avanti. <hesitation> Quande e gente gh'an i servixi che se meitan, di servixi boin: a sanitæ, l'istruçion... E quande i saläi, i stipendi son ligæ a-o travaggio che un o fa e son boin.